इद क्रूजशिप, अङु हुनेस्क मशीन लगेच, हुदो आकरशित नीच, हुदो मानवताओ नहीं उचाईयू फीमो मदद लन्ज। अङु क्रूजशिप जुड़ाओ महसूस लन्ज या तोक, हुदो अङु सपनो पूरा लन्जो मदद लन्जयातो। हुदो मशीन जीवनु आसान बनियामो मदद लन्ज, इद क्रूजशिपु निमिनलिखित चीजनो खीमोदु। क्रूजशिपु आकार, हुदो चु आकार, आकरशित नीच, हुदो <hesitation> कल्पना लान तुक, हुदो इद बहुती आरामदायक जहाज तो। क्रूजशिपु सुविधा, हुदो चु सुविधा आकारशित नितो, हुदो आंगु बहुत ही आरामदायक, सुविधाजनक जहाज़ लागेच। क्रूज़ शिप ऊ गति, होदो चू गति आकर्षित नीच, होदो शिप आंगु हने लागेच, होदो तेज रंग सुरक्षित जहाज नीच। हुदो चु भावनाव महसूस लन्जा तो, उत्साह रोमांच, सुरक्षा। हुदो चु सिखनो ली चीज़े परेतो, नेविगेशिन। ग कल्पना लन्जा तोक, ग इदनाविक दु, आंगु नेविगेशिन, लन्तो हुदो क्रूज शिप।